Ɪigbo, ƴe ge biyeye gitochẹ ijeikebi ye eye gitochẹn kpọ, owẹ nje a ohi ayajẹ ọda dodu alẹi ọluwọn, alẹ ọda olẹn, oyi yọ be doche tuọ amije olẹche lọgwan, ọma ugwalu ọha ake buje ije age lẹchi togwa, ake biyije age lodre luwa le, ake biyije uwe duma nedọka owiye a keke ge lahuwa, bọti ọdan ka biye ije ọda alẹwa nobanya ọge lọnọ tuwa aga man, aba ke ga mam-ma, nalee biye ije abọn ma, oge lọnọ tuwa ga-ga-ga bọti eko na biye ije, age yo odunduou kpem, hugbo kye ge biye ọda alewa wẹchẹ lochẹ, ọda nalyi chen ọda nega nije biyo̱ nyọ a okonu amcha ibiyọ gabọ glan, ije uoyeyi alẹwa ije iyọda alẹwa ipuẹechẹ noyọ nya bobunya, ije ge yọda alẹwa naleyi chen, ma gaọ, ọda nubiye abọ kọ nyọyije ichici gam-ma, abiye ye age nyọ iyọ, ọda nole huwọtu nakii nbij odeyu nya, odeyi huwọte nake dokamu aba dọka ọdọma, anu nakilyem-ma, aba lye-m-ma, ọdi nake gaye le biyọdọma wọlẹ, mọda noya nuje chegba yebọa higbi kije chegba, ekọ ohim-ma ake biyeoje nya aka ke lẹbọn owẹ ọha nye iyọdun dundumu glanma. Ọwẹ ọha nun ga ka yọ, ohi abiyije no yọ nya, ọda no wegba kuọ noge chẹ lọtẹ kuọ gbọa ije chẹ biyọdọma glọ glan, aba ke dọka ote ogba a ije ke yọ glan, aba ga ya lẹa? Agbo ya ẹnẹmẹma ọda ne ya ẹ kọtu kuwọ ko gboa agbo yọlọma agbo biyẹla ọka ipuela oka tipu ọko ogba, ọda alẹwa agbo yọ agbọ teyi waje agbo miye eyeyi alẹwa fu, yeyi noge chẹgaọ gemọ ku ọda biye ije nya n le lọdanya no ama <hesitation> ẹla akonu nun biyoyi lẹya, yọa abiyọ, abiẹla okonu abiyẹla okom oma agbo le nwọ agbo le kwoyeyi kula ẹmẹma, ohi ẹla na biyokwukwu nyo ga gbọkọ nu tache oti noyi yọ gaọ kọtu ko gbo uwọ nẹ aliye ohi nyi yọ gaọ kọtu ko gbo uwọ ne alije biugbo okawọ okwẹcha ichanọ ẹ awọ olije ẹ namo ilẹm-ma, ye kewunwalu ite abọ, eko oti aba ke aba biyije nyon-ma achọnu nọda no biyeuwa ayọ age tum abọ gila, ọda alẹwa yọ abọ nọwọido ge yọ gaọ nẹbọ ge lutata eyi nyinyi alẹwa yọyi je oleka higbu ogọma alọ ge biyọda alẹwa ge biyyeyi alẹwa ge kẹta alẹwa, ge mọda alẹwa fu lachẹ eyẹyẹyi ka biyye le yoyeyi nya abiyeje gẹga ẹgenya, oga yẹ ẹgẹnya gaọ glan, oga yẹ ẹgẹ nya gaọ gla oga yegẹ nyan. Alọ ge biyẹla oka mliye mulọkọ ẹla nẹnalọ mulada alọ nwalọ ta biyiyen na <noise> na, age loyeyoa alo biyọ ọma alọ ge le yọ ẹnẹma, anu noyeyi a ge likpo a ọda kako biyiye ichẹ noyọ nya, ii ije ko lodundundo eyi kẹchẹ yn lanọ, ije iyodundo odeyi kechẹ mẹ gla no. Higbu kọda alẹwa ba bọ nije iyọ glan, bẹti ẹla okonu ge yọ, <noise> ọda alẹwa ba na nake biyabọ kuwo nage yọ nowije gayọan nage lọtu ọgbo nage lẹbọ, <noise> ibọtu du na doka oge yọ abọ nage leye nẹbọ kotu ge yọ gaọ, neyinyinyi kọwọicho ge le hilata gaọ abiye okonu ẹmẹma anu nayi bi leyọa. Ọda du kẹche nya ije ije yọ mẹ no, akpọtuchẹ kije oge yọda dodu lanọ nalọ ka oliyeyi ka myẹla ọda alẹwa gen, ije ge kọsi unwali alẹwa gaọ oke lohi lẹa biyiyeyi nọwọicho je gaọ a ka mọda alẹwa fu ka lọda alẹwa ya teyipe, anu woyeyi keche noyọnya, eko ohi abiyye, ije noyonya odeyi yọyi yuwọ, alchi liyiyọ nana oyọn beti odan ka biyọkọ ogba lọwọicho ọwọicho no, awọ kogbu gam kum kwuchuwọ ije iyuklọ abọn, ije ọma lọya gaọ, ọda nehihọtu a ije iyuklọ ẹgẹ ibọtu no. Ẹla okonu mẹmuloyeyi nalaa memuleyi nyinyi nọwọicho je gaọ nabiye milọdoje kuwo ọwọicho ge nwulọwẹ gaọ odundachẹ biyije kwu ọbu amu woyeyi olikpo ano, abiyije nana age loyeyi olikpo, higbu ko̱wọicho gbọbu gaọ awọ boyi yọ kekwuchọ ọda du naka lọwọicho oge yọyi yọ tọtẹ gaọ eyinyinyi kọwọicho oge yọyi hilata gao. Ọda alẹwa, ge yoyi nwula ọwẹ kọda alẹwa ge yọyi nwula totẹ gaọ awọ ema ge yọyi yọ kle kle kle, ọwẹ nachẹ ileyi chenma ocho ge yoyi yọ ọwẹ alẹwa ba nachoti kpeyichẹ kii oleje-ma kowayiyọda ẹgẹ kaa komọ kaa, bẹti akwoyi kwutọwọicho abọ kọwọicho awọ omanọ ẹ ama nya ije ne yọyi bi nyọa aba no biyijem-ma amo, kwọyi kwu tọ abo awọ oga yọ lanọ a lokmi kwu kuwọ mlẹka okmu kuwọ oka mleyi nyinyi naga yaa o̱we ọma le nunla wẹlẹ gaọ, ọma iwaki je gen, achalẹwa ba ekije na odọka a, ije oge loyeyi a ye oge ye nya, ije ge loyeyi eko ohi ẹgo ohi ye ike loyeyin, egohnim-ma anmiye gbogbogbo ọda nachika oya ọdọma le huwọ abọ egọ ohim-ma naya anmon, ọdu nadoka eyaa, ọwẹ ke nwula gaọ wẹlẹ, ache alẹwa ba oda alẹwa ba, ije iyọ abọn ake yọyi yọ ake yoyi behemu age ya age behemu, age yọ ẹmẹma abiyejeyi ẹmẹma amu wọ da kẹchẹ no yọ nya. Abiyijeyin, nakinje kwọbu anu nale tachẹ a ọche, no loda duma ya ano dẹ gba tọ, anọ yọda doduma nohanọtu lọ, aliyo nmọ ẹnẹ ọwẹ ọma inwula gaọ gan, betu abiyọ ẹmẹmẹma, nayọyiyọ ẹmẹmema, ọwọicho yọyi yọ ọwọicho yọyi nwu̱lọwe nu ẹmẹmẹma, ananaa akmu iyeyi kọwo̱icho ilẹ anu woyeyi kẹchẹ nya ọda alẹwa ba nalọ yọyi ma ichenya ije iyọ glan, ije ilọyi lọlẹ glan, ije iley yi lọche glan ije ike lohilipu lọchẹn, ije ika ke lọ-ọda nachẹgba ipu koyeyi ku noge toyeyi kuọ mahayi nale la gbo naga tọnyakwọchẹ ohim-ma, ẹdẹ ẹgẹ nya unwalu lẹla eyi mafu gan nmanuka, ije ilabo glan kpọ, ije ukake nwulaọwẹ kọ-kọ kọlọwọicho opo lọchẹn, ije ọma aka kii, n biyeje kwabọ ẹ ma, ọda didu kẹchẹ nya nge yọ alẹkẹmgbẹ ka liyiyọ, ayọ ge tiyiyọ owẹ, ye iyodundunu lẹa glan, ọwẹ nije ge bi geleyọa wayo̱ ẹyẹyi, ọwẹ nake biyọkela nage leyọ a okake waya ẹyẹyi kpọ, achotim-ma kpọtuche kaba obiyiye a ọda du na odọka a ije geyọ ẹkẹmgbẹ nayi ka liyiyọ bọ ije ayodudu nu mẹ m-ma aba nayi gbẹba kanọ biyiye amọ mma manya amọ yodeyi ẹgẹ enya amọ yẹ nya amo yọha ẹkẹmbgẹ nayi ika, oleyi lẹa glan tẹyi wayi wajẹ gbẹla. Miyiyeyi fu liyiyo, tohilipu tiyiyo, kaye gliyiyọ kala liyiyọ, biyẹla nmẹchẹ mafu liyiyọ, ọdan kum njanyẹ nmajẹ ichẹ ga lọda e̱gẹ nya ya oge lọhi gam? Aj gbelanu lẹa, n biyi je ichẹn, num le tamanye ọda egẹ nya ge ya gan gla? Ade gbelanu lea anu noge lohi a, ọdan ka gbẹla lẹa anu nanyanje kpulu biyọtu kpulu, na nyanje kii nge nyoyi yodeyi ẹgẹ nya ẹgẹnya ẹkẹmbgẹ na ka oga tẹn, biyije laya kije byẹ ẹgẹ kalaya kphlipu je kamọ, ekọọnya nya olọhi ebiyo ije ilọhi lọchẹ no, ohi nmegọwoicho tyiyọ biye yọda alẹwa kamọ kamọda nayi ya ipu oyyi a, kamọda neyinyanye ga mafu gaọ a ọda nowe ayeyi keche nya yọbọa, aman abije agbẹla kanọ yẹgẹ nya ye nua aji kengbe, ii ije lofu lọda ole gaọ gbo ije ke lọfu luwe luwo ml ayipọlọ iye, ije ke lọfu biye ayipọlọ unọkpa, ije lofu toyeyi kawọ mlọbaọ tu, ije ke lofu che gaọ tọhi gla, abiyije age tọhi, abiyiye age luwe wiye abiyye age oyeti du nadọka kayipọlọ kolaa abiyeje ege la anu ake biyye ọma oye duma nawọ abọyọ dọka ka laa ake g la bẹti ọdanka biyije na lọtu kpọchije kije oyodundunua ayi kẹmgbẹ ije iyodundunu no, olega nabiyijen.